هو الخوف من إنك تحكي قدام العباد حاجة عادية جدًا، أما العبد لازمو يكون حاضر، <hesitation> أصلا منيش خايف لازمك تكون إنت حاذر في مخك ف اللي باش تحكيه، أو اللي باش تحكيه إنتي، ما تعرفو كان إنتي ما فما حد من اللي يسمع فيك يعرف أكثر منك دوك ما عندك، من إيش تخاف فهمت، <hesitation> حذر روحك وحذر روحك نفسانيًا، وربي معاك.